Izy io da misy karazany marobe e lapoaly izy ame kasirôly, f'izy zashy a sy fantako ame fotoa akô gne vo mampiasa kasirôly ame fotoa ako gne vo mampiasa ma- lapoaly fa misy fotoa zany a e raha tokony andrahoy e ame lapoaly andrahoako ame kaserôly, e raha tokony andrahoako ame kaserôly andrahoako ame lapoaly, zany oe samby mitovy aby avao gne asany aminà zashy.